Ses propi cumpurtate mal cun mi, mi pënsavu de chë d'ese ün amis për ti, ma al e pa parei perché l'as fame mal cun te parole e l'as l'as fait mal a mi e a me omu e a m'dëspias propi